هو نحب برشا صفات فلعباد اما اهم وحدة فيهم هي الصدق العبد كي يكون صادق مع روحو و مع العباد من اهم الصفات اللي ينجم تكون عندو زادا التعاطف انو عبد يقدر مشاعر العباد و يحس بيهم و يحاول يتعامل مع المشاعر هدايا و اكيد اكيد الاحترام انو يكون يحترم نفسو والعباد و وقتهم و طاقتهم